<noise> To a yiɗi waadugo caanji taya keke ko mota se a dabita pellel lasdi vowiinga se a huuwa se a acca birki keke may se a vurta tikare diga keke may se bunnude taya taya me se bupna se a bupna buri taya me bange goto irimre innde be juungo se a itta taya diga rimre me se a laara tub me ko du mari matsala.